Ko waɗi mi waɗi sha'awa So tawii miɗo waɗa njamaaji ngal, mi waɗataa njiddaade e hoore ngoni rewɗe rewɓe ngal njiddaade. Moƴƴaare ngal rewɓe ngal njiddaade ko ɗum rewde ɗum ngoni njam njidaade e ɓernde ngal rewɓe e njamaaji.